زه معمولاً له مارانو ډېر ډارېږم، ځکه چې ځینې یې زهري وي. لېوان، زمریان او پړانګان د خپل زور او ښکار توان له امله وېروونکي ګڼل کېږي. شارک یا کب‌ هم د خطرناکو بریدونو له امله د ډار لامل کېږي. خفاشان د تورې بڼې او ناڅاپي الوتلو له امله ځینې خلک وېرولي سي.